Estere listerma kasi este norma diferente per de tanto andi, wekezke igual naromi kixter sorema el sikera gasraid marchigre dogremanarema pues chubruno marema poke este naꞌnach de masara- masara majunt artigre majurama gturemarama goxtorema natiroo yemotirana nejitka, chere llitk puese maglonerame maskertrikemalo yag xkaremalok este laten ronra naꞌ altmaterina naxtemare shin shini wao matoxayto este guwa tegratewag lasr mawawre nexenke kzarema nane este bien casadrema gulibyen romashgull lama desd ti- tirramani flu romakan ribekwꞌ norama noramanoyuu oxkadure daba zurema gudrema kae este nadamaske btirimachu kanas guierama sture masguitra gata nazə.